अलूंओ संग्रह कनू उथै अंधेरा वा ठंडी जगह रखण चैंद जैसे वा कई महीनो तक चल सकदा। और आलू थै सूखे वा। हवादार स्थान पर रखण पर भी कई महीनो तक चलै सकदा।